Мне рано думать о пенсии, мне двадцать лет! Алё? Какая пенсия? Какая пенсия?!

Для меня близко это где-то минут в пятнадцати-двадцати ходьбы максимум. То есть вот всё что до этого расстояния - это для меня довольно близко, если мы говорим про ходьбу. Если мы говорим про далеко, то вот если это занимает час - это уже далеко для меня. Всё что между этим, ну, такое, не определено. Я не уверен, что могу это назвать далеко или близко. Это если мы говорим про ходьбу. Конечно, если мы говорим про... Да хотя нет, это касается не только ходьбы. Просто от вида транспорта меняется расстояние, а непосредственно отношение нет. У меня отношение близко или далеко зависит от времени. То есть до пятнадцати минут это близко. Независимо от того: на машине это, на-а пешком или на велосипеде. Вот это для меня близко. Всё, что к часу стремится, это уже далеко. Как-то так. То есть у меня зависимость - она от времени, а не от пути, которое занимает. Потому что мне просто жалко тратить слишком много времени на путь-дорогу.

Знаешь что? Транскрибируя здесь ответы ты тратишь своё свободное время на очень хорошие и полезные для человечества вещи. Спасибо тебе за это!.. За тебя!

"Пока конкретно ты не решишь, что тебе нужно что-то сделать в этой жизни, ничего не поменяется. Потому что существует только два метода, при которых ты можешь преодолеть свою прокрастинацию. Либо ты действительно что-то захочешь и сделаешь, либо тебя заставят это сделать. Во-первых, первая мотивация эффективнее, потому что если ты решишь, что конкретно эта проблема тебе важна и ты больше не в состоянии с ней не работать, то-о ты просто эффективнее её решишь. А во-вторых, я не не одобряю насилие. Поэтому второй вариант мне не очень сильно нравится. Но да, чтобы преодолеть прокрастинацию тебе придётся в какой-то момент решить, что ""Всё, я больше не могу. Я конкретно хочу решать эту проблему"". И сделать это! Потому что никто, кроме тебя, этого не сделает"

Я люблю смотреть тру-крайм документалки и не могу сказать, что я люблю документалки в принципе все.. на все темы, но да, документалки я смотрю, в основном про преступления как бы да и криминалистику

Так, какой календарь имеется в виду - в телефоне или календарь, который вот этот... вешается? Если тот, который вешается, — никогда в жизни я им не пользовался и даже не вспомню, когда в последний раз такие календари вообще видел. А если в телефоне... то да... но довольно редко и с натяжкой можно сказать, что я пользуюсь как-то на постоянной основе. Потому что... я туда вбиваю только в тех редких случаях, когда мне прямо вот очень-очень важно что-то не забыть или не пропустить, чтобы добавить напоминалку о том событии. Это единственная ситуация, когда я ими пользуюсь. Так я не занимаюсь тайм-менеджментом с помощью календаря — вообще ни разу.